जूस एभी हम बेर एक किलो चिकन होन तो सबसे उम्र तो टेटुक धोनो पोडनो। टीबी कुकरोंदो सबसे उम्र तो तेल पोडनो गर्नो टेटके बुरा गिरा धनिया टमाटर पियाज। टेटके बैड चिकन पोडनो डाल्नो टीबी पानी पोडो गर्नो.टीबी टेटोक सिटानो डेनो टेटके बैड टेटुक टेस्ट कोरनो की चिट भी रो की नी या जे चिट रोलो तो होइनी गो खानोक।